दर्पन मुख्य रूपमे प्रतिबिम्ब दिखानको काम करत हए । दर्पनमे आदमी अपन रूपकी प्रतिविम्ब खुब निहारत हएँ । जा प्रकाशको परावर्तनको माध्यमसे आदमीको अपनो रूप, वस्तुको रूप और वातावरणकी परिपेक्ष्यमे वास्तविक समयकी छवि फिर प्रस्तुत करत हए । दर्पन शरीरकी रूपकी चेक जाँच करन, अच्छेसे सम्हरन और सुन्दरता सम्बन्धी काममे सहयोग पुगात हए । थप रूपमे दर्पन वास्तुशिल्प और डिजाइनमे फिर प्रयोग होतहएँ । दर्पन ठिहाके बडो और खुल्ला दिखान ताहिँ मद्दत करत हए । प्राय: सबए गाडीनमे दर्पन्को प्रयोग होत हए । विज्ञान और प्रविधीमे दर्पन लेजर और टेलिस्कोप जैसे यन्त्रकी काममे फिर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलत हए ।